<noise> toh - toh In nwari kan bar si wani aga baŋno zakan machi binnai ra no bara goro, gunguriyaŋ wo kan igadan ka soye makaronora ikulu dai bar si wani amma dai bara gaba, gunguri wo kaŋ iga daŋ ka soye macaronora ikul bara si wani amma dai bara gaba inga ma wani, sannaŋ da dafaduka chindowo kulu isi wana amm bar ga wani ir najeria wo waŋne. Ir najeria wo nwari asin da wankaŋ dumo bara si wani, kaddai ai ma barfo dondonaŋdi amma manchi bar fo mai dondonaŋdi, amma aiwo nankaŋ igai dondonaŋdi nidi binnai din ra wana nwari, ba ingamo da che fallaŋ bara madi igoga te bara ga sambu inga banwo ga da dai bara manchi takkwali no, amma aiwo kuma ai gabai ma wani kulu in sha Allahu rabbi, aigabai mani kulu sambu, daidi che falla barfo goga te aiga wana. Hayaŋ wai kan nigo te barai se, irkwai ma tedai manchi nigoga barai hayo no, wadinyaŋ kul aiga wanai, nwari yachine wo ir ne harai kauyeywo wano kul aiga wana, amma nidi binni wano wo di ne bara mate zakan manchi bara gwara’ara no aga te bara se bon hawai, inga kachi ne harai bambanchi gwarai nodin harai binni harai. Bur foyaŋ gono igwar newo kauyo wo ra amma iwa nin da ba binni zi chindi nwari waniyaŋ, inga kachi I fassara. Nwari wo da bar ninga bon daŋ ara no bar ga wani, bar foyaŋ gono isi ba wani ba bar gate ka kusu gobu di balle bara ma hauro kurba sankufa ima wani. <noise> toh-toh